verulega verður dregið úr fyrirhuguðum niðurskurði hjá Hafrannsóknastofnun ekki þarf að segja upp fólki eða leggja rannsóknarskipi sjávarútvegsráðherra segir það klúður hvernig málið hafi verið rætt dyravörður sem lamaðist eftir líkamsárás á skemmtistaðnum í Reykjavík í ágúst krefst hundrað tuttugu og þriggja milljóna króna í bætur hann þarf aðstoð ævilangt meintur árásarmaður neitar sök ætla að styðja minnihlutastjórn sósíaldemókrata og leiðtogi Miðflokksins segir þetta skásta kostinn símar og gervitennur eru meðal þess sem finnst við hreinsun á skólpi mest er þó af bindast við fitu og annan úrgang og mynda stóra

níu líf sögur af landi er nafn fyrirhugaðs í Borgarleikhúsinu sem byggður verður á lögum Bubba Morthens fyrsta leik á heimsmeistaramóti karla í handbolta nú síðdegis fjögurra marka tap gegn Króötum varð raunin eftir mikinn spennuleik gott kvöld Hafrannsóknastofnun fær hundrað og fjörutíu milljóna framlag úr ríkissjóði til þess að mæta áður boðuðum niðurskurði verði hugmyndir að lausn á vanda stofnunarinnar að veruleika

að segja upp fólki eða leggja rannsóknarskipi

starfsmönnum Hafrannsóknastofnunar var tilkynnt í vikunni að skera þyrfti niður um rúmar þrjú hundruð milljónir króna hjá stofnuninni forstjóri hennar hefur sagt að þetta þýði að draga verði úr rannsóknarferðum og að tuttugu manns

verði sagt upp störfum rekstur stofnunarinnar hefur verið fjármagnaður með framlögum af fjárlögum og frá Verkefnasjóði sjávarútvegarins á fjárlögum ársins tvö þúsund og nítján er gerð krafa um áttatíu og fjögurra milljóna króna hagræðingu þá hefur komið í ljós að tekjur úr Verkefnasjóðnum muni lækka um hundrað og fjörutíu milljónir í fjárlögum er einnig gerð krafa um að stofnunin hækki sértekjur um tæpar áttatíu milljónir samkvæmt útreikningum

nam hagræðingarkrafan

rúmum þrjú hundruð milljónum málið var rætt í ríkisstjórn í morgun auk þess sem sjávarútvegsráðherra átti fund með forstjóra Hafró í dag

það sé alveg svigrúm í fjárlögunum og svo með ákveðnum ráðstöfunum sem við erum að ræða og eru til lengri tíma til þess að starfsemi Hafrannsóknastofnunar geti gengið með svipuðum hætti á þessu ári og hún gerði á síðasta ári þannig að þeir þurfi ekki að segja upp þessum fjölda sem nei alls ekki ég hef engan engan áhuga á

að það gerist samkvæmt heimildum fréttastofu er nú unnið að lausn sem miðar að því að stofnunin fái framlag úr ríkissjóði á móti hundrað og fjörutíu milljónunum sem áttu að koma úr verkefnasjóðnum stofnunin þurfi því ekki að hagræða um rúmar þrjú hundruð milljónir líkt og upphaflega var lagt upp með ekki sé víst hvort hagræða þurfi um rúmar hundrað og sextíu milljónir eða aðeins áttatíu og fjórar

milljónir því óljóst sé hvort stofnunin geti aflað sér sértekna upp á áttatíu milljónir fjármálaráðherra segir að breyta þurfi framlögum til Hafró

að þessi varanlegu verkefni Hafrannsóknastofnunar séu ekki fjármögnuð með tekjustofnum sem fara upp og niður

við látum þær tekjur frekar renna inn í ríkissjóð

á fjárlögum ég held að þetta hafi ekki verið nógu góð uppsetning frá upphafi

í því hvernig við höfum rætt þetta á undanförnum dögum ég tel full færi til þess að vinna út úr þessari stöðu sem þarna birtist og bind miklar vonir við að forstjórinn nái að prjóna sig

í gegnum það með góðri aðstoð ráðuneytisins hver ber ábyrgð á því að þessi staða kom upp Alþingi samþykkir fjárlög og síðan er ráðherra ábyrgur fyrir

framkvæmd þeirra í samstarfi við sína forstöðumenn Sigurður

hundrað og sextíu milljónir hins vegar segjum við okkar fólki stöðuna segjum við okkar fólki stöðuna

erum að lifa miklar breytinga

í sumar kýlt hann og sparkað í hann liggjandi dyravörðurinn lamaðist fyrir neðan háls

krefst rúmlega hundrað og tuttugu milljóna króna í bætur aðalmeðferð í málinu svokallaða fór fram í héraðsdómi Reykjavíkur í dag karlmaður er ákærður fyrir að hafa ráðist

á dyravörð og hrint honum með þeim afleiðingum að hann lamaðist og að hafa ásamt öðrum manni ráðist á annan dyravörð sem hlaut höfuðáverka á skemmtistaðnum Shooters í Austurstræti í ágúst í fyrra við skýrslutökur kom fram að annar ákærða hafi komið á skemmtistaðinn og þá hafi orðið deilur milli þeirra félaganna annars vegar báðir ákærðu í málinu segja að dyraverðirnir hafi sýnt þeim fjandsamlega framkomu og

þá burt þeir hafi síðan komið aftur á

og þá hafi átök hafist í málinu játar að hafa veitt manninum sem lamaðist eftirför inn á staðinn en neitar að hafa hrint honum og neitar að hafa kýlt hann eða sparkað í hann eftir að hann var kominn í gólfið báðir ákærðu lýstu mikilli iðrun yfir því að hafa farið aftur á

í þinghaldinu í morgun voru spilaðar upptökur úr myndavélum í Austurstræti og inni á veitingastaðnum ekki er hægt að sjá á

með óyggjandi hætti hvort annar sakborninganna hrinti dyraverðinum eða ekki eftir að sakborningar höfðu gefið skýrslu mætti fyrsta vitnið sem var annar þolenda í málinu hann sagði að líf hans hefði gjörbreyst eftir árásina hann ætti erfitt með svefn og hefði misst vinnuna því næst fór dómari með verjendum og réttargæslumanni á Landspítalann þar sem skýrsla var tekin af eftir árásina þar kom fram að hann mun þurfa aðstoð við hefðbundin dagleg störf ævilangt hann mun þurfa

og mun hugsanlega geta matast sjálfur með fram kom að endurhæfing mannsins sé stutt á veg komin og að hinn lamaði eigi erfitt með að sætta sig við það sem gerðist hann krefst hundrað tuttugu og þriggja milljóna króna í bætur

útlit er fyrir að endi hafi verið bundinn á fjögurra mánaða stjórnarkreppu í Svíþjóð tveir flokkar úr

Alliansen bandalagi miðju og hægri flokka hafa ákveðið að ganga til liðs við jafnaðarmannaflokkinn og styðja minnihlutastjórn undir forsæti Stefans

ný ríkisstjórn í Svíþjóð verður tveggja flokka stjórn sósíaldemókrata og með stuðningi Miðflokksins og frjálslyndra þessir tveir flokkar stefndu að því að velta jafnaðarmönnum úr sessi í kosningunum í

september í bandalagi við og kristilega demókrata þeim tókst ekki ná meirihluta

mikilvæg málefni atvinnu skatta og húsnæðismál hún leggur áherslu á að stuðningur Miðflokksins er bara til einna fjárlaga í senn mikilvægt hefði verið að halda sænskra stjórnmála frá því að

gangur er sagður í kjaraviðræðum Starfsgreinasambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins aðildarfélög Starfsgreinasambandsins sem ekki hafa vísað deilunni til sáttasemjara áttu fund með Samtökum atvinnulífsins í morgun formaður Starfsgreinasambandsins segir að búið sé að fækka ágreiningsefnum enn séu þó mörg eftir ekki er farið að ræða launamál af neinni alvöru annar fundur hefur verið boðaður á morgun ágreiningsmálum hefur fækkað þótt við eigum auðvitað öll stóru áhersluatriði og annað sem við erum að mjatla inn sem er til hagsbóta eru yfirleitt það síðasta sem er samið um auðvitað höfum við rætt það en það er ekki komið nein tilboð okkar takmark er að ná kjarasamningi þetta er mikil vinna

þora að veðja

að þetta sé búið fyrir mánaðarmót ég er nú frekar svartsýnn á það en þetta miðar og meðan að

umræður eru jákvæðar þá er alltaf von árlega fara um sjötíu til áttatíu milljón tonn af skólpi gegnum hreinsistöðvar Veitna þar af eru um tvö hundruð tonn af fitu sem hellt er í niðurföll áætlað er að um sextíu og fimm tonn af

sé hent í klósett á ári við hreinsun á skólpi finnast oft ýmsir munir sem hafa lent í klósettinu eins og símar greiðslukort og jafnvel tennur langstærsta vandamálið eru aftur á móti

það gerist ítrekað

eru úr rosalega fínum leysast alls ekki upp eins og klósettpappír gerir í

hérna er merktur

megi sturta honum niður við settum hann hérna í í gær fyrir rétt rúmum sólarhring

fitan og þetta verður til þess að þetta blandast og myndar köggla og það er þetta sambland af blautklútum og öðru rusli og og fitu sem líka kemur mikið í

er að greint var frá því breskum fjölmiðlum á dögunum að sextíu og fjögurra metra langur

á Suður Englandi talið er að það taki allt að átta vikur að fjarlægja

hér en þetta hefur samt

sérstaklega í dælukerfinu okkar fitan er hreinsuð frá skólpinu safnað í sérstakt hólf í

á hverju ári fara um tvö hundruð tonn af fitu gegnum

á höfuðborgarsvæðinu eða á við sautján strætisvagna

hannað miðað við þennan líkamlega úrgang sem kemur frá okkur og klósettpappír hámarkshraði á einbreiðum brúm á þjóðvegum verður lækkaður í fimmtíu kílómetra á klukkustund samkvæmt ákvörðun Vegagerðarinnar hingað til hefur

verið miðað við hámarkshraða á vegum sem liggja að

og þá reglu að aka skuli eftir aðstæðum alls eru þetta sjötíu og fimm brýr þrjátíu og sjö þeirra eru á hringveginum og aka rúmlega þrjú hundruð bílar yfir þær á degi hverjum lækkunin tekur gildi þegar skilti um hámarkshraða hafa verið sett upp vegagerðin ætlar að yfirfara

í dreifbýli og gera úttekt á vegriðum á öllum brúm á stofn og tengivegum mótmæli opinberra starfsmanna aukast í Bandaríkjunum en þeir hafa nú verið án launa í þrjár vikur Trump Bandaríkjaforseti fór að landamærunum að Mexíkó í gær þar hitti hann fólk sem styður eindregið óskir hans um að reisa þar múr opinberir starfsmenn hafa mótmælt því víða um Bandaríkin í gær og í dag að stofnunum sé lokað og starfsmenn sendir heim án

launa vegna deilna demókrata og Trumps Bandaríkjaforseta um hvort veita eigi andvirði sex hundruð milljarða króna til þess að reisa múr á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó til þess að draga úr straumi flóttamanna

deilurnar um múrinn hafa teygt arma sína langt út fyrir þingið almenningur er klofinn í afstöðu sinni og andstæðurnar eru skarpar

í Texas í gær hann ræddi við

hefur ættingja við skyldustörf við landamærin í lyftu náði öllu flóðinu á mynd í Sviss særðist þrennt þegar

snjóflóð ruddi sér leið alla leið inn í hótelmóttöku önnur hús urðu einnig fyrir flóðinu sem og nokkrir bílar mesta breytingin er tilkoma segir fyrrverandi í tilefni af sjötíu ára afmæli kvennadeildarinnar sem haldið var upp á í dag yfirlæknir segir að unnið sé að því að draga úr því að konur alvarlega í fæðingu síðan kvennadeildin var stofnuð hefur mikið vatn hefur runnið til sjávar Guðrún Guðmunda Eggertsdóttir var yfirljósmóðir á deildinni í áratugi það hefur margt breyst en kannski ekki

breytist fæðingin er auðvitað sama ferlið en

á kvennadeild segir að gott væri að fá betra húsnæði undir starfsemina þetta húsnæði fyrst fyrir sjötíu árum og síðan viðbót nítján hundruð sjötíu og sex þá er svolítið þröngt um okkur ég held óhikað sagt að gæðin séu með þeim bestu og við höfum ákveðnar útkomutölur sem að styðja það til dæmis

sú lægsta sem þekkist í heiminum án þess að það hafi leitt til aukinnar tíðni inngripa á borð við keisaraskurð það er alltaf eitthvað sem hægt er að skoða sem mættu betur fara eitt af því sem við höfum

horfa mikið á

er tíðni á alvarlegum

aðeins upp á við aftur en við höldum áfram í tilefni afmælisins var ný rannsóknarstofa í fæðinga kvenna barna og

rannsóknarstofan á að vera lyftistöng fyrir vísindastarfið sem

á sviðinu og verður opnuð á næstu vikum maður verður að stíga út fyrir boxið og ögra sjálfum sér segir Bubbi Morthens lög hans verða að söngleik á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu á næsta ári Borgarleikhúsið kynnti söngleikinn níu Líf sögur af landi í dag sem verður sýnt á næsta leikári Bubbi greip í gítarinn ásamt leikurum Borgarleikhússins og sungu þau nokkur af hans vinsælustu

sagði að það væri mikil ánægja að hefja samstarf við Bubba svo þegar Ólafur Egill kom til okkar og við fórum að ræða hugmyndina og hann fann þennan vinkil inn í söguna sem gengur út á það að fara í gegnum stóra viðburði þjóðarinnar síðastliðin fjörutíu ár og setja i rauninni Bubba inn í þá viðburði og skoða hvernig hans músík hefur endurspeglað þjóðarsálina þá fannst okkur við vera komin með nálgun

við vildum öll fara af stað með Kristín segir að fjöldi leikara taki þátt sem og barnakórar Bubbi sjálfur segist

treysta Ólafi Agli og að hann muni sem allra minnst koma að

hann fagnar nýjum áskorunum maður á aldrei að líma sig í boxinu

að stíga ut úr þægindunum og maður á að ögra sjálfum sér og maður á að prufa eitthvað nýtt og allt þetta og þetta hljómar eins og klisja en ég held

sé góður sannleikur

dæmis ef þolir ekki rauða jakka farðu og keyptu þér rauðan jakka og vertu einn dag í honum ég held þetta sé svoleiðis hlutir en mér finnst þetta mög spennandi og líka það sem mér finnst svolítið spennandi að það er enginn að leika Bubba það er enginn Bubbi í þessu verki þetta eru bara lögin svo samfélagið Bubbi hefur snert marga í gegnum tíðina með lögum sínum pönk rokk og rómantík hafa einkennt lögin hans Bubbi segir að hans helstu slagarar verði spilaðir líkt og

svartur afgan og stál og hnífur heldur þú að gestir Borgarleikhússins munu bresta mikið í söng á þessum sýningum vá hvað það væri gaman maður

morgun og hvessir þegar líður á daginn víða

hríð norðanlands annað kvöld kólnar í veðri Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum verulega verður dregið úr fyrirhuguðum niðurskurði hjá Hafrannsóknastofnun ekki þarf að segja fólki eða leggja rannsóknarskipi sjávarútvegsráðherra segir það klúður hvernig málið hafi verið rætt dyravörður sem lamaðist eftir líkamsárás á skemmtistaðnum

í Reykjavík í ágúst krefst hundrað tuttugu og þriggja milljóna króna í bætur hann þarf aðstoð ævilangt meintur árásarmaður neitar sök fjögurra mánaða stjórnarkreppu í Svíþjóð er lokið tveir flokkar úr kosningabandalagi miðju og

ætla að styðja minnihlutastjórn símar og gervitennur eru meðal þess sem finnst við hreinsun á skólpi mest er þó af

bindast við fitu og annan úrgang og mynda

punktur is er alltaf uppfærður vonum að þið njótið helgarinnar veriði sæl